हम कई सरिसृपन यानी रेंगने वाले जीवन के नाम जानिला जौन ए हवे जैसे कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, साँप छिपकली <noise> कोबरा, मॉनिटर छिपकली, <noise> स्किंक और अइसन <noise> कई थू होले। एमे से अधिकतर सरिसृप अइसन होले जौन जहरीले होले और बाकी जौन सरिसृप होले ऊ आपन शिकार <hesitation> मार के प्राप्त करेलें। <noise> छिपकली और केचुआ जैसे रेंगने वाला जीव ते <noise> लगभग हर घर में पाइब जाले। <hesitation> गोजर और बाभनी भी अक्सर दिख जालन।